इटली जो देश है ओ भारत के संस्कृति से उल्टा चलते जैसे सब्जी बहुत महंगा बिकते आऊ मांस हर वहां सस्ता रहते जो गरीब मन के सहारा रहते देखने के बात हे कि एकर उल्टा होना चाही। इटली देश म एक बार भुखमरी आए रहीस त सब्जी जो महंगा हो गए रहीस ओ अभी तक महंगा हे।